هل الحياة بتبقى مع- معقدة أكتر لما بنكبر ف السن ؟ بحس آه ولا ، يعني مثلا الحياة مبتبقاش معقدة فيا يعني أنا ببقى كبرت اكتر و ببقى نضجت أكتر وهعرف أتعامل مع ال- الموقف اللي أنا معرفتش أتعامل معاه قبل كده ، فهكون أحسن كتير بس مثلا مسئوليات وكده هي آه بتبقى اكيد معقدة يعني مثلا الشخص بيتخرج بيشتغل بعد كده بيتجوز بعد كده بيخلف ومش عارفه ايه بتبقى في مسئوليات بتكتر يعني عليه